मैं अंतिम चीज राई की काफली खाई। काफली बाणों का खातिर राई के अच्छी सी धोई के उबाली देंन। फिर अदरक, लहसुन डाली के तड़का लगाई देन, नमक मिर्च स्वादानुसार डाली देन फिर देर तक पकन देन, तीस मिनट मा काफली तैयार वे जां दी।